Jan ta ngua kidina ta kain ña oxa ho nakani ngua inion, to nunguan nakani ininro taxa nakani ngua ininró, kudunro kanro minro na kudunro, ta nanrodoininro ña nonguan ño dininro chi o ña ñoó dininro ta xajan va oyean, ña kudunro xa ña kanigaininro ta kannro kannro ña kudunro tá kudu vanro ta nrokonro vikonro chí ni kidivanró.